Liitel, puccel njamndi ndogoori ko njamndi woni hen. Woodi to ɓoɗɗata, so ko a ñoƴƴii ɗoon tan jamngel ngel dilla, ɗum waɗa dille. Ni woni liita, <hesitation> wona kiliŋ kiliŋ, holla wonde yo neɗɗo ummo laawol malla yo neɗɗo ndaare.